wonthun yaani wonn akhatham yenen nafthi pumzishetia naftii athamm pumzishen yenen yaani bisan khabana dhudhe bisan khabana dhikhethe yaani won akhanathaa khulii midhafetthe dhub manyaa jalchifthe masaa kas khulaa chftee ufdhawothee heee akhadhunga dhungan maaan yenen wonthan relaxisation naftii pumzishiii nafthii shukurani itkhanii bisan dhikhethe ath abann sagale thee nyathe maaenan bhafoo chiftha chifthee qilesun manyaa khan nyathaaa